କନାରା ରୋ ଖାକତେ ହୋଗେ ସଲୀଚ କୋଈ ବରଗୋଗେ। କନାରା ରୋ ପାଉପ ଟିଲ, ପ୍ରେଂଚ, ପ୍ରୈସ, ପଣୀ। ଗ୍ରେଵୀ ଏବାଉଂ ଗ୍ରେଵୀ ଏବାଉଂ ଚୀଜ ମେପପଲ୍ସ। ରୋ ବଟର ଟାର୍ଟ ଅତ୍ଯାଂତ ପ୍ରସିଦ।